أنا الحين ما عندي <noise> وظيفة، أنا <hesitation> توني أدرس في الجامعة. ما عندي أي وظيفة. إن شاء الله <hesitation> لين أتخرج من الجامعة، أفكر إني أشتغل في <noise> وظيفة كاتب. أكتب في المجلات وفي الصحف، لأني أنا من النوع اللي أحب <noise> الكتابة. عندي <noise> هواية الكتابة. فإن شاء الله أخلص الجامعة على خير. <hesitation> وباختار أي مجلة أو صحيفة وأقدم على وظيفة كتاب فيها.